wonthun woo ishin dhariftiii yaani won akha ishin dhagariftu won lamma won thun won tokkomuu dhadheni gargar hinfudheni kuuun ach dhabeni kuun garran dhabeni dhub dhib yet won akhan thii won akhan tunen dhadethee gargar futhee akhaa hagarinen hidhambdhaa dhub won akhanathi won lammaa berre thanaf thanaa won akasisun dhib yet dhagariftii sanasana